A tsy de haiko loàtra ny asan'ny extincteur avy eo za tsy de nahi- tsy ary nahita <hesitation> extincteur fao ny raha ampiasainay kaofa hamono hamono môtro, rano.